معنديش لا طموح لا رغبة في كوني نتحكم في احلام لخرين نتحكم في احلامي ايه حضرتك قادرة اني في روحي في العباد الاخرين علاش كل واحد بعقلك كل واحد بمخاليهش تكون عندو القدرة. اني نتحكم في احلام وبالتالي نفضل اني تكون عندي القدرة نتحكم في احلامي انا اي حاجة عنده علاقة بالآخرين لا كل انسان مسؤول على روحه كل انسان عنده حقه انه يعيش مستقل